Karazany gne vato manan-danza zany, vato sarobidy, misy gne diamondra, misy gne safira, misy gne ino koa sa hoa, cristal, émeraude, izy aby zany.